Nti sɛ woku w'akokɔ nn no wie ne sɛ wɔɔbɛnoa ne nam a,wobɛdikane atwitwa akokɔ no mu nketenkete sɛ ɔbɛyɛ wobɛtim de agu ademu na afei wanoa. Anaa kyɛnsee mu wanoa ho. Enti wowie a, wode wo garlic ne w'akekaduro ne mako ne gyeenee bɛgu ho. Na afei wanoa ho kakra anaa wakeka ho sɛ ɔbɛyɛ a akokɔ no ɔnyɛ nyannyanyane na afei nso ɔbɛyɛ dɛ. Enti wowie ne sɛ wobɛtoto akokɔ oo, sɛ wobɛkye oo, sɛ wode bɛyɛ nkwane oo, neɛ wopɛsɛ wode yɛ bibiaa no na afei wode ayɛ. Nti sɛ wobɛtoto a, wode to gya so anaa wode hyɛ oven mu a, ɛsiane sɛ mako no ne akekaduro ne gyeenee ne nneɛma aka no wɔ ho nti no ɛma akokɔ no yɛ hwam. Na afei nso ɔsane yɛ dɛ. Neɛ wode bɛyɛ biaa woyɛ a dɛdɛɛdɛ kama.